No olõ-õi joht kõik pinitõvvoq üttemuudu sõbraliguq. Mõnõq ummaq iks kur'õmbaq ja tõõsõq ummaq sõbraligumbaq. Näid um iks egäsugutsit. Määntsegiq kaukaasia lambapiniq pidiq kur'aq olõma ja sis naaq kuldsõq retriiveriq pidiq väega sõbraliguq olõma. Nii et olõ-õiq ütteviisi sõbraliguq joht.